Eko num nma ajẹ a, umama kum lum higwo, anoo dum ka ọnyakwọchẹ duuma noon ma ẹhọ nma i wa ọlẹ, noo bi ẹfu, noo bi iyo che ẹyi dee, ami miyẹ, ku amiyọ kwuu ga ọlunu lẹ ọọ. Ọche doodu ọọ lẹ ẹhọ ta amiyọ, ọchẹ doodu ọọ lẹ ẹhọ tu um, amiyọ hii tan. Ọchẹ doodu ọọ ke lẹ ẹcha cha um, amiyọ hii cha ọọn, ami ọọ ga ọlẹ ku ami ọọ wa i le kpẹpọ ọlẹ ku aa koo nyọ i dọka. Ami ooh ii nyọ i gblugblu ku ọda duuma ku ọda ẹcha n. Ọchẹ duuma oo yọi wu ọna, ami ọọ miyẹ ku ami ọọ lọọ wu lẹ ọọ. E ke yọi yila ẹfu, ami ọọ miyẹ ku ami ọọ yila ẹfu lẹ ọọ. Ami ọọ gaa gwu ọchẹ doodu ta ọwẹ, ami ọọ hokonu tọ. Ọchẹ duuma nẹ ami ọọ gaa gwu ọlunu ta, ami ọọ hokonu tọ. Ami ọọ lẹ eyi họnọ lẹ ọchẹ duuma noo ka ọma ọọ i ge nya ọchẹn. Awọ ọọ lẹ ẹyi tuwajẹ lẹ ọchẹ, ọba ọọ ga, awọ ọọ gee lẹ ekekeeko. Ẹẹ ka ehei, ọyi ọma ọọ wẹ ọyi ọkwọkwẹyi ibi oo. Awọ ọọ lẹ ẹyi tuwajẹ ipọlẹ, oche ọọ ge ya uwọ, ẹgẹẹ nẹ oche ọọ ge ya ọyipẹnẹnchẹ a, ẹẹ ka ọda duu ọọ ya ọyi ọma glan, ka ọyi ọma, ọọ hokonu ọọ ge chẹ ẹhọ ibi. Ọda duu ooga aa ya ọọn. Ọma ọọ wẹ olọhi lẹ ọchẹ. Ami ọọ hii ya ikpẹyi olọfu ipọlẹn. Ng ke ya ikpẹyi olọfu an jaa gba eko num ke gaa lẹ ọba a. Ọda nẹ ẹnẹm nwu um nma ọlẹ kpẹẹm a, o ke le ya gam, o ke lẹ um hẹta